நைஜீரிய கலாச்சாரம் பல இனங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் நாட்டில் பல்வேறு இனக்குழுக்கள் உள்ளன. ஒரு பன்னாட்டு நாடாக இருப்பதால், நைஜீரியாவில் பல இனக்குழுக்கள் உள்ளன, அவற்றில் மிகப்பெரியது ஹவுசா, இக்போ மற்றும் யோருபாவால் உருவாக்கப்பட்டது. நைஜீரியாவில் உள்ள வெவ்வேறு இனக்குழுக்கள் வெவ்வேறு இன மொழிகளைப் பேசுகின்றன.